انا كاا ست بيت لازم نهتم بنضافة اجهزتي الكهربائياه، وخصوصا الفرن. الفرن لازم تتنضف بعد كل طبخة وبعد كل وكلة، <hesitation> بعد حاجة بعملها بعد تنضيف الفرن، انا باسخن الفرن ع درجة حرارة عالية وبعدني باطفيها بحيث لو في أي مواد دهنية جواها تبدا ان هي تسيح وتسهل عليا تنضيفها. لازم نكون محضرة فوط جنبي، الفوطة الاولى ان انا باشيل بيها اي رواسب ويي نكون عندي مواد منظفة فعالة زي مثلا الباور او زي ال بريكس ، ونبدأ ندعك بالليفة لخشنة بحيث ان اي مواد جواها تدوب، وبعدين بانضف بالفوطة التانية النضيفة.